Kur e mendoj ngjyrën e kuqe, përpara m'dalin trëndafilat e kuq, m'bjen mend dashnia e zjarrtë, flakët e një zjarri. T'kuqen mandej shpesh e lidhi edhe me ndjenja ekstreme, si ni gzim tepër' t'madh ose naj zemrim. M'kujton gjithashtu gjithçka që është e lumtun, ngjarje festive ose ni ditë vere.